Okeh, bekisahan masalah kawanan leh. Banyak pang ulun bisi kawanan nih. Nang mulai kampung jua banyak ai, mulai banjar, mulai pulang pisau, mulai kapuas ada jua banyak. Nya nih handak mengisah akan kawan nang ngarannya alpin. Inya ni urang pangkalan bun, nah tapi sesekulahan mulai dua ribu sepuluh. Dua ribu sepuluh sampai dua ribu enam belasan lulus. Tu sekitar enam tahunan, inya tu bebungulan jua tu urangnya tu. Nya be- beharat- harat kuliah ke jawa. <hesitation> Sekali kuliah ka jawa kada bujur- bujur. Harau am handak jadi yutuber jar. Apa handak <laughs> jadi yutuber? Yutuber, beulah konten ja. Tapi wahini inya mantap pang wahini. Bahari inya kada bujur- bujur. Wahini nya sudah bebini lo. Nah jadi inya sudah mulai- mulai membujuri lah gawiannya. Jadi wahini beprojek- projek kaytu jua inya modelnya, jadi yutuber. Banyak jua dah inya beisi adsen segala macam apa- apa, wahini. Awalnya tu inya kaya kada niat kaytu ya kalo? Nah habis tu lawas kelawasan inya dapat. Motipasi dari siapakah? Wahini bisa inya tunggal gimitan walaupun ngalih jua. Nah habis tu ada jua nuyung, mulai tumbang samba. Ngarannya nuyung, mulai tumbang samba, lakian tapi. Ngarannya nuyung. Nah habis tu nya begawi di lising bahari. Begawi di lising. Nah kawin jua sudah nya tu. Nah habis tu inya tu modelnya lising ni ngalih jua gawiannya nih. Betarget napa- napa segala macam, pusang inya. Habis tu kada lawas tiga bulan ja kah rasanya inya begawi, ampih. Habis tu pindah nya ke pangkalan bun. Wahini nyaman dah inya begawi di bumn. Jadi santai ai inya lawan bininya. Habis tu siapa lagi? Rizal, nah rizal ni bebungulan jua inya. Inya tu bisi, abahnya tu bisi sawit ya kalo. Tapi inya nih kada handak menyawit, inya malah begawi wadah urang. Nya kada hakun inya menggawi ampun inya surang. Nahu napa kah ada masalah kah lawan kuitannya tu. Habis tu nya pindah ke marabahan. Nah ini marabahan, ujarnya handak belajar dulu kayapa gerang urang ni sistemnya? Hiih ayu ja jar ku. Bekajar ja dulu kayapa sistemnya, hanyar handak ku bawa ka. Ke sawit abahku kena kayapa jar nya. Sekalinya lawas kelawasan inya kada ai jua belajar, malah keasikan jua di situ begawi di marabahan. Harau pun abahnya kada taurusi. Banyak banar manusia nih melelain lah gawiannya. Apa pulang ni, si ega pulang. Ega ni kawan gawian di sini di jogja. Nya urang- urang jambi kah rasanya. <hesitation> Nya <hesitation> nih lagi kuliahya kalo? Kuliah, nya lulus sudah s satu mbahnya, melamar ya kalo. Makanya dapat ni sekantor lawan ulun nih. Habis tu inya nih, lanjut s dua pulang. Nah tapi inya sambil begawi. Harau kada seimbang lalu hidup. Nya begawi mulai kamarian sampai beisukan. <hesitation> kamarian sampai jam satu. Nah sampai tengah- tengah malam tu nya bulik ya kalo? Nah, kamarian ka tangah malam begawi bulik. Habis inya bulik, itu guring setumat. Habis tu beisukan sampai kamarian nya kuliah, habis kuliah langsung begawi, uma. Amunnya urang nang kawa kaytu sampai. Lulus harat pang, tapi kasian awak pang mun menurut ulun lah. Awak rapai amun kaytu kisahnya. Hari- hari anjir. Habis tu pulang, ada pulang si ibam. Nah inya ni <hesitation> jar handak, nya kawan sekantor. Tapi nya sudah <hesitation> handak begawi ke jepang. Nya handak lawas dah inya kursus kaytu nah, kaya di lpm kaytu. Nah padahal sudah dapat gawian nang nyaman. Nya sudah katuju lawan lingkungan apa segala macam. Tapi itu teh handak ke jepang jar. Nya menyesuai akan <hesitation> pang handak menabung pang jar nya. Handak nabung habis tu kena begawi di jepang kan lumayan tuh, banyak tuh gajinya. Nabung kena kawa inya buka usaha napa nang inya ketujui kaytu nah. Jadi, aku handak kaya <hesitation> ka jepang jar. Ka jepang ai dahulu jar, hanyar kena takumpul duit hanyar buulah usaha. Nah yang di sini pang kaya apa jar ku lo? Ampih aku jar, oh ya kah? Iih kadapapa ai jar ku lo, amunnya nang di jeang kan bisa banyak duit ya kalo? Jadi telakas takumpul gasan buka usaha tuh. Nah kaytu pang, nya misalnya urang- urang yang <hesitation> yang kada tapi ketuju begawi kan <hesitation> pikirannya handak baulah usaha lo, nang kada atuju begawi nih. Soalnya munnya begawi nih kaya. Kaya menggawiakan ampun urang kaytu nah lain ampun surang. Nya kaytu mindset- mindset inya nih, si ibam nih. Nah jadi kaytu.